ताल वाद्य यंत्र मानव द्वारा निर्मित होत है। ताल वाद्य यंत्र संगीत वाद्य यंत्र भी होत है। जिन पर आधारित संगीत का उत्पादन होत है जैसे कि तबला पखावज, मृगंदम, छेड़ा, ढोलक, ढोल और भी बहुत सारे ताल वाद्य यंत्र मार्केट में मौजूद है।